بفضل العمل بوظيفة أحبها براتب منخفظ؛ لأنه الشغف في العمل يجعلني استمتع بكل لحظة ،وأشعر بالسعادة والراحة، والعمل اللي أحبه يعطيني دافع للتطور، والابتكار ، بعد النجاح في مجال أحبه يكون له معنى أكبر حتى لو كان الراتب منخفض.